Sá abasí ákè maa maa adòlòbòt ntòm ányè nó ikpoño ikpón ájen ámò anye ákò bómò má atò dè ányè lí á li nyáñyá jidè ásio k'ufén ájid iké bóhó nkwé kwén ájen ádè áke dè ájen abasi ikpón ákè lieñ ányè ikpòn ákè nyimmé k'ini égwógò mè ányiè ili kà isoñ má átò de álí nyaña ágwò, ányè ikpoñ ákè nyimmè ké enyióñ né k'isoñ ábó k'imó ina iká má áfò dé imo iki nyaña ágwò. Ányè de ukwu kweñe idorenyin ájid ínlégné ké adòlòbòt mfiñ ámi ánsèkè ntañ nwód mmón ágwò nwkó ndókó mmón ágwò mbò n'àfò ányie idorényin ké ányè ikpoñ ké ákpán kéd ádè Abasi ákè nyiéghé dé, ákè nóghó isòk jidé dé, nyié idorényin ké ányè, ámaa nyié idoényin ké ányè, ké ányè ala unyaña fieñ ké anyioñ, ányè ala unó fién ndógésit, ányè ala unó ánám ini'só àfò àfón, ányè ana nám mkpó àfò àfòn, ányè ana nám ufok àfòn. Ntàk ákè mmághá ámi nse mbén ikó ámi nsuán nnó adòlòbòt ádè ké ntàk ádèhè ikó abasi álà nkwukwéngé mkpó ákè námmá ágwò áchioñ ádá ké ndághá ákè fónnó, ányè nám nkwukwéngé mkpó ányè dé nkwukwéngé ikó ákè námmá ágwò kóp idongéchid, ányè di nkwukwéngé mkpó, ikó ákè námmá ákwòk ágwò mmóñ ányén ajid ké ányén Awasi ámá maa jidé átá éti éti so k'udáká ukpón àfò ikpoño awasi. Awasi ádè akwukwényé ágwò sè àfò ákèmè ituák igwò nnó, tuák igwòd nó ányè ke ákpánikó. nèkè édisánà á sibi, ásibinit àfò, nkwukwéngé mkpó sé àfò ákèmi nám ádè àfò ituák igwód nnó ányè anáñ ákpóno ányè ké áfui áfud ndághá ányè tána iké nwéd ámò